نختار خمس مهمين باش نضمن المستعمرة تنجح، <hesitation> مهندس ميكانيكي لاني عرفت كيفيش يبني المعدات ويصلحها، عالم زراعة باش يساعدنا نزرع طعام في ظروف غير عادية، <hesitation> طبيب بيجي يهتم بصحتنا ويتصرف في الحالات الطارئة، عالم فيزياء أو فلك عنده خبرة في الفضاء وفهم حول كيفيش الأشياء اشياء تتفاعل، خبير نفسي باش يدعم الفريق، وهكذا نضمن عندنا فريق متكامل عنده المهارات اللازمة.